Wo dàda miɔ̀ŋ sèè wo ka wo wa ɓòò maŋ gbȧù miiŋ bà wo hnȧŋ nɔ̀ɔŋ ɗɔɔ bà jùò taai ɔ̀ɔ̀ tiinȧŋ, e ɓieɛ̀ tiŋ nauŋ wa tɛ̀wɛ̀, sèè ka nȧaŋ naȧŋ nyìmȧŋ kɛ̀ wò kȧ ɓieɛ̀ sùȧ kòò hnè, kɛ̀ kȧ jɔ̀ȧ ka fungofùngò kȧ hawe, jɔ̀ȧim nyȧŋ gbiŋ aŋ fòlȧ aŋ guò ȧŋ yaȧ naȧŋ kɔ̀ɔ̀yɛ̀ kèè fɛiɔ̀ sùȧ, ȧŋ dawȧ naȧŋ nɔŋ kòò wo sanò wuŋ naŋ nȧaŋ mȧȧŋ e fòuŋ yɛmɛ̀, mìŋ hawa maŋ fungofùngò nɔ̀ɔŋ ɗɔɔ bȧ ɓemȧŋ dèèɔ ka wuŋ hòȧ gbùmaȧŋ dììi ka jɔ̀ȧ gbùmaàŋ dììi pouŋ, aŋ gbiŋ kɔ̀ȧ wɛ̀ɛ gɔɛ̀ɛ̀ folo ngàà ka yèwȧ, diè kòòùm yaȧ nȧaŋ, mìȧŋ kɔɔ mɛ̀ fèìm mìŋ hawa nȧaŋ, kòò mùŋ yaȧ è naŋ jɔ̀ ko lomùiŋ gòum yɛmɛ̀, mìȧŋ mìŋ yaȧ weè gbùmaȧŋ dììi, aŋ gbiŋ woò nyȧȧŋ wèè kiìŋ gò ka maŋ jɛ̀ì gɔɛɛ̀ kȧ gbòò nyɛ̀nɛŋ mȧȧŋ mìŋ yaȧ siinyɛŋ, wo zòòbɔɔ̀ŋ naŋ nɔŋ hìɛ̀ŋ kale wiiŋ naŋ wuŋ dȧȧ, kȧ jòyȧ yò, kȧ kȧ ko hmɔ̀ɔ̀ŋ kɔɔì because yèye miɔ̀ŋ ngèè wuŋ manaŋ kèè teiŋ teiŋ manȧŋ do fɔ̀ɔ̀wɔ̀ yilì, kɔ̀ȧ naȧŋ hmɔ̀ɔ̀ŋ kɔɔ wii miàŋ nȧŋ yaȧ bȧnèbȧnè sùȧ nɛ̀ŋ miiŋ gbiŋ kaa gè nɔ̀ŋ mȧȧŋ jùò nyaŋ le fè gbìlȧ juò ka nyiŋ hȧȧ hmɔ̀ɔ̀iŋ ka nyùnȧŋ maŋ kpɔ̀ɔ̀ miiŋ ka tìȧ jeim mȧŋ ka fè jè dèda miɔ̀ŋ ka jȧȧ jè jɔ̀ȧim nyȧŋ yè nyaŋ naŋ kɔ̀ gbèè fɛiɔ̀ lɛ, aŋ gbiŋ hnȧŋ aŋ miŋ tìȧ, maŋ nɔ̀ŋ nyìnìè kèè nɛ̀ŋje dèda miɔ̀ŋ ɗɔɔ bȧ woim tùù sìwè woo yèwȧ wo nyùnȧŋ juò kpùnaŋ wo nyùnȧŋ jɔ̀ɔ̀ pȧìŋ guùŋ wȧȧŋ jɛ̀ìùm gbìlȧ gbiŋ wèè kèè nɛ̀ŋje, jè nɔŋ, ȧŋ yȧìm fòòsì sùȧ nɛ̀nje lii mìŋ jèe nìŋ mìŋ yaȧ gulie wèè kèè nɛ̀ŋje, wȧȧŋ mùŋ nyɛnɛŋ kèè nɛ̀ŋje zimgbe, yìwìȧ ɗɔɔ yii wo wa pɛɛ naȧŋ hìȧŋ kaleuŋ nɔɔ̀ŋ mìŋ yaȧ kȧȧmè ke dòmaŋ joo, maŋ wa dȧngè kèè nɛ̀ŋjeɛ̀.